ممكن حد يأثر على ال- المصير بتاعه ولا دي حاجة للقدر ، هي طبعا كل حاجة بيد الله معرفش أوي ده بيأثريعني مين بيأثرعلى مين بس انا اعتقد إن ممكن شخص يحدد هو هيكون عايز يبقى ايه و <hesitation> و بيسعى للحاجة دي أو بيحاول إن هو يوصلها و <hesitation> و طبعا بقى بيصلي استخارة ف الرحلة بتاعته ولو هي خير ليه بتجي لوحده ولو مش خير ب- بيتغير المسار لحتة تانية بتكون احسن ليك بكتير ومن غير ما انت تعمل اي حاجة بس انت لازم ت ف كل الحالات تعمل مجهود